والله يعنى لو تبغى نصيحتى أنصحك <hesitation> علشان توفر فلوسك إنك مثلا تحطها فى بنك أو تشغل مثلاً الفلوس فى بنك ، أو تقلل من المصاريف اللى ما تفيدك فى شى مثل -مثل الخروجات اللى بدل ما تطلع كل أسبوع أكثر من مرة ، يعنى حاول إنك تقلل الخروجات حقك شوى يعنى.